Ma arva, et egäsugunõ sääne <hesitation> ravimidõ ja rohtõ värk om lännüq liiga äris ärq. Et kõiksugudsõq rohoq ja arstiabi võisiq ollaq üts edimäidsi asjo, miä om inemiisile <hesitation> häste kättesaadav.